Raha atôko zaigny mitady raha ampiasaigna vola igny. Ôhatra hoe magnano asategna mety hoe sahaza an'ilay vola azoko za. Zay zagny raha ataoko fa tsy, za zagny tsy tiako ilay mandandany vôla fôgna hoe hagnano plaisir na karan'izagny fa ampiasaiko ilay izy mba hahafahako mampitombo ilay fidiram-bolako.